रसिअ नि बुतुर् नि सोमो दुन्ग्-दुन्ग् अन्ग्नो मबुफुर् कोउतै नि हगुन् नम। रसिअ ह गुवन्ग् ओलोन् सोल् पुर्ब गुव्र, सैपुर् रिअव् गुव्र। सैपुर् रिअव् गुव्र गुव्सो बुजुन्ग् बुतुर्जुन्ग्। लोइ सुन्ग्ब दि रोइकनि बुतुर दुन्ग्। सो उन्बरि उन्सेन्ग् पुलो एसेलो गुजन्ग् बुतुर अरो। गौलम् बुतुर जयो। भि बेबे कनि गुजुन्ग् सनयो जुन्ग्दु गुबुन्-गुबुन्। भि बिदुन्ग् नि इ सोलोन्ग् जयो गुलुम्। भुतुर गुदुन्ग् जनो हवव्। नति गुजुन्ग् बुतुर्को बिदुन्ग्। भि बिदुन्ग् गु क्रिय गहयो पुयो।